باهي أول حاجة لازمنا نغسلو الفواكه الكل، باش الواحد يثبت ما فهماش حتى <hesitation> أوساخ ولا مبيدات، بعديكا باش نسهلو على الماكلة باش تكون ماكلة أسرع وأسهل، نقطعو الفواكه نتاعنا يعني نقطعوهم قدامي صغار، ومتساويين. ومن بعديكا نحطو الفواكه الكل، في كيما نقولو وعاء كبير الكلهم نحطوه مع بعض.